Hitako ndraika mamaritra amina kiraro de misy, vôlohany ndrindra alôhaka de misy faladiany izy de misy tadiny samby isan-karazagny, misy misy tadiny, de misy sisy tadiny fa misofoka foana de misy tadiny anjairana ananzy, misy sasany misy vy koà hitànananjy amin'ny mamatotra ananjy igny fa sy mipetraka oazy foana igny fa misy vy mitagna ananjy.